Pues ca eyajʉg minpap nama tzʉm tʉgay pues cap wa ney musʉ timodo yagchʉcsucpa timodo hʉy cosechachʉcsucpa timodo hʉy nipsucpa por ejemplo ca mʉnʉ ca nama este melon cap eyajʉgapʉ pues wa ni musʉ timodo hʉy chʉcsucpa timodo hʉy nama jʉjcʉmecsucpa para que tʉm chʉcpa a tomate tec niwi tec repollo tec todo pues para que neywin ney pacpapʉ ye ney cʉshijʉ mas bien ca ni cʉshi hʉy mʉtpapʉ pues pues ney cʉscuy ney mʉtpa pues cap ca wa ney musam exactamente tiʉmodo hʉy chʉcsucpa espinaca timodpo hʉy chʉcsucpa bueno ca cilantru pues cap hʉy hʉy ʉcmeyshucpa cap hʉy tumʉ pedazo de nas pero ca demaspʉ tʉgay ʉchis ʉn ispa yʉji ca wanaba pues cap tzʉgʉmpa ʉ wa tzʉgʉmʉ yʉpʉ tiempu pero pues cap ca'sa cap hʉy ama asucpa yʉji muchos fruta yʉg teji Yʉc tec candon yʉc tec este te cacao yʉc tec tzapatz cacao u tzapʉn cacao hʉy nʉmjayshucpapʉ y mas tec este pues tec sichi tec este tec otra clase de fruta pues wa ney nama wa ney a ca yuchi tomate pues cap yec tzʉcpa pues pero tec fruta wa ney conosechʉcʉpʉ cap ellajʉg minpapʉ por ejemplo ca pera pues cap ellajʉjʉ minpapʉ pues ca nama papas tambien cap ellajʉg minpa pero yʉji muy poco pues este muy poco yʉji yʉ nama nasmʉ tzʉgʉmpa productop tʉgay yʉji yʉ cumcuyjʉ wa ney nama wa ney chiʉ cuenta wa ney tzʉcʉ cuenta mayʉ tianjate frutu tʉg tejiajwʉ pues pero ca pepino mas bien ca minpapo ellajʉ minpapo wat yʉjip fruta pues ca pepinu ca quinea biuenu ca quine patanus tʉgay cap yʉjipʉ pues pero tec fruta que cap wa ney nama Wa ney ʉ musʉ timodo cap hʉy jʉjcʉmesuca pues pero yʉji ca tzapatz quinea yʉji ca uju yʉji cap yʉjipʉ cap nʉmʉypa ney penʉ pero way ni ʉ wa ni tzʉcmusʉ porque pues este hʉy numsucpa pues yʉ teg pishi tec mʉn teji este sichi pero pues yʉc todo de menor cantidad pues wa ney yʉsag grande caaja cap como cap para azucar hʉy negʉysucpa cap por hectarea pues ca sichi cap ʉy pʉ+sucpa cap hʉy todo cap hʉy tzʉcjayshucpa para que cap hʉy cosechachʉcsucpa pues en canbiu ʉ nompa pues ca yujip este naj quinea pues yʉg cap yʉjipʉ pues pero ca demas este frutatʉgay cap wat wa ney hʉy nʉmjayshucpa cap ca capea yʉji cap ca nama jʉmʉ yʉjipʉ cap ca jʉmʉ cualquier cosa que ney cʉsppʉ yʉ cap ney nama a ca pazʉŋ pues cap ney jatʉŋ tʉgay nipa ne neywin ney nimuspa Pero como wa ney tzʉcam yʉpʉ tiempu pʉn wat nama yagui wat pazʉŋ nipaam yagui wat pishi penaam pues muy poco pues si segun mechaŋ tugaŋ pʉn que que yʉspa pues pero wat grandes cantidades pues pero todo todo mas bien que neuywin ne ney ca pecam jate ca ni tatʉŋtʉgay nipa todo cap hʉy pues cap como yamʉ azucam cazucaam pues pues jay yʉsuquiam pues primeramente dios ya cap tzʉgʉmam ya